Ya, izy koa te hampitombotombo tsiron <hesitation> tsiro ndraiky otrik'aigny agnatin'ny ts- agnatin'ny hagniny zegny e, matetiky tegna hoe le tô tongolo ley ndraiky sakaitany tô avake poivre hely, karaha negna malô zegny efa mahampy agnahy zegny atao helihely e, fa tsy manino ndraiky tongolo ley fa mba fontrifontry hely igny tegna magnameo tsirony nefa mahasalama tsara koa.